Yasmiqni tayyorlash va pishirish judayam tez. Bu yerda yasmiqni tanlash, yasmiqni turli xil turlari mavjud. Masalan jigarrang yumshoq shakli, yashil yasmiq biroz qalampir va salatlar uchun judayam yaxshi. Qizil yoki sariq yasmiq tez pishirish va tez parchalanadi. Sho'rva yoki pure uchun ham judayam yaxshi. Va yasmiqlarni yuvish kerak. Yaspiqni kerakli miqdorini o'lchab odatda ikkita porsiya uchun tahminan ikkita stakan yetadi. Har qanday chang yoki qoldiqlarni olib tashlab soviq suv ostida nozik to'rli filtrda yuvish kerak.